मुइले अइलसम्म खाया भन्या भात हो । दाल हो । तिउन हो । अचार हो । चट्नि हो । तेइपछि मुइले खाया भन्या रोटा हुन् । वाउँछि मुइले कोदेका रोटा खायाका छौं । गहुँका रोटा खाया छौं । घाका रोटा खायाछौं । वाउँछि मुइले खाएको भन्या बाख्रा मासु भयो । खसीको मासु भयो । बोकाको मासु भयो । कुगुणा मासु भयो खाएको भन्या । अहिलेभन् अहिलेसम्म यो भन्दा बढी खान सक्या आच्छि । खायाच्छि मुइले । अझ कहिलेकाहीँ खाएको भन्या बुंगुरा मासु हो त्यो भन्ना बढी खान जान्या आच्छि । खाया पन आच्छि नाइप । हाम्रा गाउँठाउँ यो भन्दा बढी बनाउनाइन । मुखीलाइ त बजारका आइटमहरू झिक्कै खान मन छ । मुखीलाइ मम खान मन छ । मुखीलाई सेकुवा खान मन छ । मुखीलाई के के हुन ती तास भन्ना छन् तास पन खान मन छ । मुखीलाई ती अँ औरु औरु आइटम छन् बजार जुन खान मन छ । मुखीलाई चउमिन खान मन लाग्दो छ । चौमिन खान बनाउन जान्नैन । यी आइटम मुखीलाई बनाउन मन लाग्दो छ । तर, मु जान्नैन यी बनाउन । मु जान्ने भन्या भात दाल तिउन कोदया रोटो घोका रोटा मकैका रोटा मात्र हुँ जान्ने तेइ भन्दा अरु जान्नैन । मुखीलाई बजारका आइटम बनाउन मन छ मुखीलाई खान मन छ पिज्जा खान मन छ । मुखीलाई अँ बनाउन जान्नैन नत्रत पिज्जा खान मन छ्यो । वाउँछि अझ ओ ओ केरे बर्गर भन्ना छन् । त्यो पनि खान मन थ्यो ।